ah xanaa fekk guddi nga tëdd sa dara mettiwut la nga sant yàlla, ndax yàlla mën na laa may nga am nelaw bu doy. Waaye nag xam nga léegi nit ñi wératuñ, mën ngaa tëdd ba guddi dara metti la na nga war a nelawee doo ko nelawee, doo mën a am nelaw bu doy waaw comme su ma kalaas gi rek, man léegi walla ma am nelaw bu doy léegi rek du ma am nelaw surtoutment biig dama fanaan a toog ba bët set ndax yaram buy metti. xam nga léegi yow boo bugg a tëdd fekk yow sa xel mi dalut fu ne sa xel mu ngay jaxasoo xam nga foofu nelaw du fa doy. Di lekk ba suur te sa xel dalut itam nelaw du fa doy, waaye su fekkee sa xel dal na te yaa ngi lekk ba suur dara mettiwua soo tëddee bu yàlla defee jàmm danga nelaw danga xeewu ci jàmm.